<hesitation> engoma yomuyira yiwithe eribya eyiriho busana nerithulha omwatsi. Omuyira awithe akawoma kiwe akakale kakamukanganaya kathi munabire amabya inawuthe olhuhindanu okowiwe, neryo omuyira akabya inanawuthe akawoma komo akomuyi wiwe. Engoma eyo ninguma yoko ngoma okoyikathulha emyatsi yethu ithwengabayira. Obuthuku bwamahika wukaferwa ngomundu thuwithe erisumya engoma eyo ithwawathayo. Obuwatha engoma eyolhuholho yabaketha mwerisumya, neryo omuthaka owokobulhambu bwehisirya, nowahisirya inaminyerera engoma eyamabuwa eyo halya hamakwa omundu. Ithwathunga engoma eyobutseme kutsi ahalhi obuwegheni nambu ahu <hesitation> engoma esyo syamasirirahayi thwende thuhothole oko mabina awethu wenzaro. So engoma syethu nimubuweghe wethu akabwera abandu okokyama happening omobulhambu, kutsi ekyamabya omobulhambu. Hamabanika ngamuhiwu thukakolha ngoruwuda neryo thwatha Ekyakere mulhelethu neryo abandu ibaminya mbu ekilhalhu kyethu kyabirisenda thukasubaya ekilhalhu neryo abandu ibayasu bya neryo engoma yithwithe omubiri munane omukalikya eyabayira. Omuyira asikirye ngoma, engoma eyo ni nguma yokomirenge eyathukayisyethera, yikathubwera ekyikayabyaho oko muwulhu owa tholerene. Thukakoleseyayo obuthuku obwa bagheni, obuthuku obwebiriru nobuthuku obo buhinge. Hamabanika omubalha mulebe nengoma eyo paka yikathukanganaya yithi oko bulhambo kutsi oko buthaka kwa mabiriwa ekitsibu kutsi omuthaka amahikya abagheni, engoma yika enda yika soborera ekyamabanika okobulhambo Omwa miwathire yayo thukawatha esyongoma esi syandeke neryo bwa obuthuku bwa munabire esya ngoma syethu esi nasyo syabirithasya bindulhwa nethu thwabirimba oko binimba ebirigho ebyabulikiro thulikukolhesya, esyoradio, amasimu. Bethu neryo ithwe thwabya thukalolhesya engoma omobibere yethu eyosi, engoma eyo, eyikasoka amalhambu na malhambu, omundu amanabiriholha ngahanu noyuli erwasa inakindowa engoma, oyulihano ngegabba inakindyowa engomo eyo inaminyerera athi engoma yamabuwa yamabuwira ahamujulizi alinga omusyakulhu woho mukulhu anganabya inamabirighenda. So abandu ibaminyerera neryo abandu ibasa baramagha ibahika ahamabuwira engoma kwenene engoma iyabiribabirikira. So engoma eyo ni- kyo buhangwa bwethu thukakyikolesaya ndeke